पानी में चलने वाले जहाज जिन्हें नौका या जहाज कहा जाता है। को संचालन कई सिद्धांतों द्वारा आधारित होता है। यह मुख्य वैज्ञानिक आधार उठाव के सिद्धांतों पर होता है। जो अर्किमेदी के सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु पानी में डूबती है। तो उस पर एक बल काम करता है जो वस्तु का वजन बराबर होता है। और वह बल वस्तु को ऊपर और धक्का देता है। यह सिद्धांत पानी में चलने वाले जहाजों के लिए काम आता है। और इनके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जहाज पानी में क्यों तैरता है। इसमें तीन चार कारण होते हैं जैसे कि उठाव हिगो और घनत्व का सिद्धांत। पानी में जहाज को चलाना अगर अर्किमेदी के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह उठाव बल और जहाज के आकार और घनत्व के सामंजस्य पर निर्भर करता है।